Ngofa kene re kalu ona un televisi lau anggena akan mengganggu ona na balajar nange, dadi kalu ona uni tivi ona balajar maya rewa, selain balajar maya rewa, kalu ona lila televisi nange se ene ma gambar tebe bolo tebe ona akan mote tegena dan angena akan so rusak ona na karakter